Omo meh ono owenanuyema ira yenurakeremoh nurakeremoh irayornurarokie emor uvare owa onefera akhe keri ikpe gboro na re guemor ukha gour oni owenana sesabor uwe re reyere uwere emumie ufio obo gbanudu ifiogbo gbanudu raro yere ukha yornowena sesi ror owena kha gi oya roro kua gi oya khor kha gi oya nene emor ukhamie kharoro khayare detor udetor rieh ya verah onowenayena onowena niyena ira gie utso emor irayornu rague emor iraye nu duw emor vare owa sese aro yotso na re mie kho onowena nu ye na omo utso na abi rara rire yere nura rari yere ni we nagor oya kho re roro owokhakorare ukhakhiowe owokh akorare ufioramah ugba dua nor oghena nor nor marie uguor oghena remukere wemukere wemukere wemukere ukha fioramaneh urumurekpako uya kpako yah ukhakpako neh okha kira khum yemu mor wor owa nuyorkha nie nu yor kha seseh nurafieke Ne nu yi owena otsese ufi eke uyu owena ukhayakho kha gi oya roro okha muemughioya guwe rari oni agbona aboda aboda reh ona agbona aboda agboda reh ukha yourinuyere oni agbona abumiori oratso ukhe sesero uwere ureyenkwererie ure yeruwererie ureyere oya okha giemeh otsese kurasor oya okhagiemeh nutsese khu sor rarerekhi werogimeh ukhayor uraso ukharese kurasor ora rekhiwerogimeh orayarogbobie man umuza ori eh vare wehgimeh emeze uramuomewor orayaro obo gbie ukharewo resekura sor onoya uromere eh ewe uromeroya nor regbai so sese aro uwererie na remie uwererie oyaro nah emura kere wono owenara umieori agioyaroro agio oya khor okha kira khumi emuduyi owena nuyeh ukhakhio owe eregbia ukpa gba fiorama mio oghena uguo oghena wememi kere emoi agbomeh we mura ruameh emoi agbomeh khagi oyaroro ukhafioramanor oghena neh uruemure kpako ura kpako akha mi oya nor vare ah eeh eeh uwokpameh umoi emina emina nina ukha mor. Urenari stumo uguor rikhumor ora kiri emaze kho hakhegi eyor akhei mouyor wor emu emu emor tiewo whoraru whoru but hayere whore orfuawor ayewe uwere okikia ghogho akia kia ghogho ukheya kore uyamiza akagbara eh afemeh eramou mireregi eme nurare nurare re emare nurare demare re ukhia muza agbara ostikpi degbe ogho gho utse mosi ghogo utsa kpe emosi ghogo who kha stikpi degbe who stemo su amie emura mie eme stor stor araguewore <noise> uwawawawawa whowu who moi murieor who wa rugeradu wo khasttifi degbeo rereoro owene nuyei khami ebomeh egin okpi ikpi ikpi eh emane shei shei who ra kui ikpe ma neshi shei ubanoah who resezegbe yaka gbama who riegbie gba yor kie eh rari hara rikpeghoro ghi meh nurare ri emare rari hara rikpe ghorogimeh nurare dem are ne uyamiza agbama who sir ada suwa eeh or bro iyor <noise> kpa mee wemeh wemeh ireyor ireyor eh ekurariameh ekura fameh rirare rekha ya dewe owa kharue emo miro emomiro erao ukharue mor mu ror urakere <noise> ukharu emoniri who rakere umi ara due yanor ukha kheya sesi egbie remuza akagbara weya ra ikheyor eeh who wor kpa meh weh meh ekura fame ekura riamhe re eh eh eh eh eh eh riamhe ni raregie dewe norgho kora akheu duwe yebaze gie weno wokora akheu duwe yabaze gie weno wokora akhi gie wewe akheu rue emina egbere whore who rare whore re mara rue egbere rizegue nutotoe ro utso khakiokia eh okia are mo meh rari eh afemeh era rena veghime hekhe co weghi yorma weghi yor ma or wormior rari khiyor ma owo mior meh ramiza meh raniza akagbara me kare medu me nerafamu otsa nera rikpeghoro haruror ukharu ror orasoe wegbe amie ukharu ror okpit sike adue ananor ikpe ma wegere aren rese ere rese emeti rawo erafifia umie ana zeroya meruzor who mi ana zero ya mere eniye adoi oni omosi rare weqeba we haka ghi wene hare merenie fuawo nor gezor nor who khefi iyorwawo ukhefue afe yani whokadetoe oni owena nu mie kukhei detor oni owena hare mare gie hamue, mare gie ukperi ikpegoro urevare owa uyawa ferie owa ha mama Ivare ikhe gheghi waghegie wa noremeg imoi wara kie weh moimi wareghi meh ri rizeyor me vare me ra wa wa idu wa nani kpema kojirie ama rari eboze yorowena or or viami oviami storota oramoimo de vare owena ovimi muori obize your owena oviami moiru wanani kpe ma kokore ame niradu yorbi zehe he yowena memie mirayare imie khi ebo ma hekpi hekpi emaristo okpi emare nekho stor stor eh wa riria mere wariri amere okere me bai or kere ebo mara roze iwegie we imie wa wormior rire you me vare afe wakere mi waduo meh nidu yi oni wena who khakhe ruror yare ememire mie rena kpo o ari kpegede na are nabarara nai emema rena kpo iruror du who du your owena whora roge ruroge ruroge ruroge rofere ifere retse who rofere ifere re hekhakhegefor ukhegeke reaburese khakia ghogho who khare reyor khare mou ogboma kere bebi ogboma okpa nuya mor nor raya ukpere nor re re khai who gue ha who kha viori ogboma meh ha he kere oni emina namina o whomoh khamoh okhakira khimoh ogue khimoh wa gho mukpo ogboma Wa manage or onayowa waretse or nayonkuwere awukpu were waror nobe say onu efara eh who viori khe ora mierena ukhei kunigbere ma ema netighi kpenie yawo etigie ikpenie yawo queke etigie ana yawo queke onefera whora miza aka gbaran ukiewosi ruyor khatse nure mie mu nure mie mu yor khare demarere eh ivie ogbo mameh ikpegoro oraria meh who ru emuyor khara khiwa whora remuyor kharakia wa oya nura muza ra nutse gbie kaka na nu yori nor due yowa whora moyor khare retse who rare emoyor kha ureretse rise yor ni onowena numie kuyena nusetse aruo wo nu sese ari oni owena whokha mie who kpere nure mie re whore who kpere nurare miere ufieke gbai eeh ukpu eh amokaka nudewe ufieke bawo udewe utso khakere ewoha o khe monuke rori emoh khayor eh ona omiere iramie re whoya fio bor uriemir or umie khi yikpe bowa yi eyi emayana eduni kpi were ghogho evori yi kpi gharo iyukpi gbaro kuekpe eeh iraya hakhamie emokake rari whokhyowi enikpimina whoya wene bo wa vare onor oya na wa yari wa yari Ikha ya ovioya arari ya o kha kere emhi khaghi oya roro khamoi onu kerori emor kha gbi gharagba ghogho khaya ivio oya rari who yator na regbor idior dior rara ri regbor omomoh hukha hukha ya or ya aya ukha ru were fio oya aruru were fia kha kere emhi o kha neni kpemoe ghogho khayor ya ra ru eh ura mire uke mie oya odui akheu emere otor who who bi neranw ubinerqna ubinerana ubinerana umiekhi onor oya obade udufiamor ufiamudu ura kere anu radetor ure urei emoh onoroya okuowo uretso guie eh megbefe o or wo nurane nurare wu khaduoya emare o khare emere nitso ya who khamie who miere khoya omumobor khi otie wor omoh ha omomo meh oni emina numu mogbo na oti meh wor riria mere o okharena who mieh otora kherens who rue ror owore udetor who wari osi oso oghena orafio oya gie nor rayoi ha oni oyana oreyowo eh mhe ronanari who ra mie abor oghena orari oghena rari ri kotayo kum nitsorina Ha kha ruoyaemina khatu kharu oya emina khayor oya emina rero khu egbe rie roiheru emina ito oyare who khavi eeh iyokpa me ronieminana ame otume wo or kharana umie stora rena whoru aro wire khayor rariri khora rena urayarui iriemir uri eh meya rui ona narimie meze eh he mie iriyanabiror khamie khi emorso ebowa ekunema regbe uriha oniemina na whori ekiresoe ekpuwe redor ekpi igbe redor ekpi ugorua riredori ikhe guwe weki rede weki rede whokheri youri eh rarime tari de whoria ke rekere anu kuna bor owor whogari sese who yari rede khawi tsoya sese ari uwere nitse sese aroywe renitse khararo who were nitsor oya rari whokha raro who were nitsorya whiraremionor ya oru nor remie emor mie ura remornor ya oru nor note nore nore rue ona guere nura yor who rari nonir who rare tsa agbora rue enen mora nor voiriegbe ureretse we we wo who kharari ruror orarivoi egbe kharu kpero yemi na nitsor oya re sesiaro you were nitse yere uwere nitseh yere uwere nitse kharelaror you were nitsor oya ukha yere uwere nor tsor umi uwere notso ukhayere who were nor be umi uwere nor ke umiemowi eyare Imi onor ria meh no ikhi imie onor ria meh nemi ornor ria meh hemi ornor ria meh itsese aroyor uwere nitseme nireyi kpe nitse irie emiyoru amie khi yemeh rariri hakaruro yor meh yor owena ror ami uwo ekeri ma okpa ni yor ghi yere ni re ghio yere ikhayor wena okani emare ofiemare yor okpeti ikhakh nero khowe me yori ikhakeruro kione ikha kwowe mezisallane yoei meh efumi motor yawor ifumor obobore rekpohayo ikhor meratighi okpeti yawor meh meh dagie mare iyawa khi ekeri yor ma ofi okpeti eh ekeriyor ma otighio kpeiti ar ikhake ya wari na eh uwonlma moh imiekh fiow kpti na dune mario iyor meh nwe emaretighi oni okpti awo me nedagie emare rari ore khi nadeghe emare oyafio kperi ori kiwere ufifiri anaduso kpa ordu tuso kpawo okhatigi okpeti awor rui rari reke obami irui ikakhefu motor neh memoiegbe owena neh ikunima owena yegbe memoiegbe owena na ireke obami yor owena amie ukpere selfu ira yor wena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 Rariri ekeri yor ma nor kha rema reyamere ireke obami yor mena irirari detor owena o ikhake mie eni ebo mah edenu emarere ederar ede oba edeni kpe edenorna edenikp minare edenomara edenornareidetor iwera eho enumeme khera yana enumemekh ereyana khakheu ruror weh ragbe iyori eyeh gue inavare oni owenana akuwe ira yi ime irayi ime meravoira ugiemor ugiemor irayowena o ikhay orurena ami onu akuwe ra iraruro khiowe meh fiora mhe gbadus mior oghene nana ivori ikpitwe kpo ovori ikpikpi ri nira general irue okogha era akhor iravoirah irarenah khia sigeri ise iruror mai enerah your otor imara yo tor guegueguegueguegue amoi ikptse nekhi emare iyawere ra wave re iduekra vare waragi mede memie mi rereh emare iruror were ra kpo ikha ruror were ra amie khi kpegoro amie khi khei tse ekpa igbe ire were irofiere re remare utso ekerio meh khaku na abor ririemor utsor isor owie keriomeh rukira roz iruna ghie meh rariri uwere uwere niyere Ikere ni owimeh ghe yere oghena zeme so nor owimeh ogbena zowe meh so yame etse oghena zowemeh so yame uwe reni yere ikere no we meh yere onu were ikere no we meh otso nemeh wewe. Wo nu yanana ni ghe gue momie na ikerenuson emeh who kharu ror your na owena woguere who mei umabe uguere uyi owena okhaso egbe who khe gbakania wo udi udii obazegbakania uraraikere emureghi mere urari yor me mor uri yeo emere mutso otor we ona agbona ra ore na nure remare mona nure remare whokhari mio owemeh urati your me uwoma mona rerema re no ovieh re mona refa owna nari. Utsor rero owena sor khayeyo ohogho kha rekha ebo wa ghogho khaya ruo emura ma nureru kha fiobo ye emeso utso, utso ovimmeh neyere uwere otsor nera ror yi uwere resesaro you were utso who kha mie onu were otso ewi egbe who mikhi ukere oni eminana numie who mie efe woho owena nuyera iyorkhakia so afa o amie khukha khia si afe umie khi erawa omoi iyowa omor who ro okaguwa emumie okogua kpo ura rati kie ori who kha voirah adera soso vor era who ra khie whokha khe gera ruronanegekoko who dene ma uge yor wena otsor reno yor owena.